Ṭहै हṅअस् क्ṛति, बुद्ध-धर्म गविर् भभे हि पये असे। इअर् उṣअ अतित्थ पṅक्-पṅक्, ṭहै नबबर्ख, दरे हजिप् उत्खप्। असरित् मन्दि, उṣṭहदुर् खज्द, अरो हन्मन्, अरो होज्, उṣनṭअ, हरद्, प्रबल्, गुरुत। प्रधन् कोए बुद्ध, बुद्ध पथये दोइनन्दि, जिबन् अरो प्रभबित् कोरे। देख् जुरि बत् ओरुन्, अरो बत् फर् दोरे, अहन्ख अलिक्रित्, मन्दिर स्पस्थ। परम्बर रगṭ, ṭहै, अबिबदन् होइस्ते बै। हतोर् इन्गित्, जोद् इन्गित् होये जोद् हतोर् तोलुअ, कुद् स्थरद्, एकेलोके हेसमरि स्थर होये। ऐ स्थरे अन्जनो प्रति हन्मन्, अन्मनोर् इन्गित् दिए।